<hesitation> tib skaler nc̲h̲oꞌbdoꞌ nkiꞌn porke yu lger diꞌt ña nak entonses skaler nkiꞌn, dzekna lëꞌma zak tsëp ti lger diꞌt ndzeꞌb o skaler nkiꞌn par c̲h̲eyma a sti lger gia.